.ton na sudu maɗa mabbitake, walla funa e yolo noy watto a tawe a kullita kedun aran fju anndita iran makulliyel min kullino ɗun. Keba hine ji maɗa ɗi bisirta no takkirta on kakkila ta taffo towe a doii bomboru maɗa walla a bisi funa ko a ummanaki no,